Pos ni kívíyo kio chi kívíyo enero te na nani viji sa´a enero, febrero kee tachi, te marzu in tauga kee tachi te kuun yudá te nini xaa sa´a, kente ku abril te kunga yuúá no hora ñkunte ñe ñkoní ñnayo te ñnu ñchoa ñsaute ñu ñhora ñsa ñyóda te kuu, te notu te kini, kini vijii sa´a, te nu hora kuu ja in, uu ni kiu, nu tuu te kuu níí semana yua kuutu te ni chaato kote octubre a chaatu yuúá xi ja´a ntí´í taka plantayo.